abakhun maaenen abakhun mapenzia mapenzitun maan yenen penzithun onne jalalathi yedhen maaenen dhiraf nadheth wol jalathaa aaa obolenen wolum jelathi inamaa woranen wolum jeletha hariyanen wolum jelathi ammo mapnzi thamithi irra hamtua ennen mapenzi thaa amtan inaman yaaani ummam tofauti gargar khabu thanaf dhubraf nadheni diraf iyoo ghurbaf intalaah dhub mapenzi khalin thanaa